axau talawa <hesitation> xida facim garin hevi, siin <hesitation> xida life. <hesitation> talawa xida skelim no mavan <hesitation> siin polotics a-a gat no kind marang axau. <hesitation> Polohes a axau <hesitation> no <hesitation> advais iaa ba totore o num <hesitation> num mil <hesitation> mil siin polotics bia no xuxute no memba di <hesitation> adi gita, xida mas. <hesitation> Mil siin no pasin o vilu <hesitation> no di <hesitation> no memba di <hesitation> di soim o di xat o no wok kamap siin no polotisian <noise> no memba. Ap mil bihainim no pasin siin mani o xuxute axap mas <hesitation> lisi no mas a axaau siin no komiuniti no wok lotu, no wok culture axau mun mil siin no xuxute o no sa marang no cago axap. Mil siin now no tamat di pefom siin no kain wok insait long lalan siin <hesitation> lalan siin komiuniti, ma lotu, ma culture o bia kain. <hesitation> iaa advais a maman bia manman, ok bia advais religion siin lotu xida mas lotu axau a lotu tru, xida mas larim siin. orong axap <hesitation> anan <hesitation> autsait siin no kain. <hesitation> pasin siin praid o bia kain. xi na mas lotu siin pasin a-a axau o xida ap lotu axau o ap axau siin numanuo, o num famili ap manman axau u ba <hesitation> tele no rong siin <noise> no anuo o u ap tsotso axau o bia kain. Xida mas lotu axau, lotu siin spirit axau, spirit orong ap lotu siin no paol spirit axap, lotu siin spirit axau bia axau. O u no mas laikim num poroman, o num tat o num. Pal o njm sa, ap o u lotu o u mil siin lotu u totore poul siin num pal, o num mangan o num tata o num sa axap. U manman lotu siin marang axau u <noise> tala siin lotu o mil siin lotu u ba la lan anua xida mas mil siin no pasin axau <noise> bia kain life o orong a axau siin o u <noise> o u bihainim no kain life ap axau o orong ap axau siin, o xida ba pasin no blessing o no kain <hesitation> marang axau a we god i. No blessing, god a aturugi siin gita <hesitation> o gita ba, o gita ba manman axau siin nugu life. Orait <hesitation> nu gu advais life ngan lotu <noise> ok nugu advais siin komiuniti manman bia lan komiuniti xida mas ti le to dum <noise> xida mas laikim num tat o num sa, num gat no kain, no kain a no poul <noise> a koros o siin no num tat o num sa, o bia kain marang ba baxarapim no tsotso siin. Komiuniti, so giat mas wok bung til le to dumo bia life lan kominiti ba axau <noise> no lida bia lan komiuniti di ma <noise> a wok hat, wok lelep siin stretim no tsi mi no tsono ap nun paia wara siin komiuniti o paip maruana siin komiuniti. <hesitation> Bia no kain marang a creation no kain poul hevi <noise> siin xida komiuniti. Bia no mat kain marang a ma stop, a suk <noise> stop nam. Mil siin no kain marang <noise> a xida mas totore strong long ol siin no tsi, no tsi dokdok di mi suun no iniman, no tamat mi no aina siin no komiuniti program o no komiuniti wok <noise> no tsi-tsi dokdok o no aina dokdo. Na mas mil siin no mom mi no num mo <noise> a bia pu advais. Iaa totore siin. A no komiuniti, ok iaa ba totore siin pu advais siin culture <noise> xida culture a axau. No tubuna di manman siin culture di life a axau. talawa xia manman siin pladi kain, no kain life stail, pladi kain life stail xida manman siin. Xida <noise> xida poulim xida woun, culture a manman siin pasim xida, xuda ap move siin no kan trabel o no kain poul a. Manman poul axap, culture <hesitation> a bungim xida. Xida wok bung xda manman axau. Culture a bringim pasin axau, bring pis lan komiunitu, famili, traib. Culture a trungli siin xida, ap culture bia lan life siin xida o xida manman manman poul mu nugu advais siin culture a manman siin. O toto axau, totore siin <hesitation> culture a axau. <hesitation> No kain marang ap axau siin culture o num mi siin pali xida ma mil siin no pasiun axau lalan no wok culture. No num mil siin no-no wok ap axau insait lalan culture axap o u-u ba skelim. no laws bia no law lalan culture ap-ap axau siin religion o lotu lalan lotu o law polotiks axap. Bia kain marang ba kamapim no marang ap axau siin no komiuniti no traib no clan bia. Orait em bia pu advais siin <hesitation> culture. Iaa ba <hesitation> totore siin pu advais famili, nugu famili namba wan- namba wan marang. <noise> orong <hesitation> totore siin bia famili. Famili bua xarin marang u ap u bin u ap gat no famili o u ba maman suun sa, famili a manman bia ba lasi siin sa marang ap axau siin num life o num xolot o u sa o num anua. Famili ba, famili na ba axau tsi, num mara siin nhum need o num hevi o num sa nga. bia famili o namba wan marang insait lalan xida life. Axap famili o u ba manman poul o. Num famili u wok kamap kamapim num no tso, o no tsu siin num kwala mas manman axau siin, nam nun, num ia nun o u xal o u <hesitation> xal lan anua u riti xan famili o u abusim no. A num famili, num propeti siin no anua no kain, bia no kain di na mas stap axau siin no famili o num life ba axau. So nugu famili <noise> namba wan pa re tu xida life em nugu famili, xida famili. Naba wan marang lalan xida life o xida familu, o buia pu advais siin <hesitation> a xida life lalan famili di na mas manman siin o u tamat u mas, bia lan anua, num anua o num kwala ba manman lalan num woun axap num wala. <hesitation> totore pan o num wala a totore <hesitation> antap siin num woun o axap. Num tamat na mas stap o u head siin num anua axap num kwala. Bia num life ba balens num kwala totore malen marang ap nap di ba totore o num family life ap axau, so iaa pu advais submisin siin anua. Mas o tamat u head siin anua, num kwala, num tsaxana, num tsi ba manman pan num woun, axau no pu advais siin no <noise> bia no <noise> no-mo xarin insait long lalan siin xida life. A namba wan iaa totore siin polotiks, a namba tu iaa totore siin religion namba tri iaa totore siin komiuniti, namba fo iaa totore siin culture, namba faiv iaa totore siin famili. Bia no marang no key marang siin xida life. Xida no marang ap balens xida life ap axau so xida mas dim strong no kain loklok, lan bia no faiv pa marang impotent ol no marang isait lo life xida life. Axau? How?